ฟีเจอร์ที่ใซ้ดู๋ใซ้โอนเงินแหล้วเนาะ กด อั่น เปิดกล้องแล้วใซ้สแกนจ่ายเงิน

เคยพ้อปัญหาว่าห่าลางเทื่อเฮากำลังสิจ่ายเงิน โอนเงิน แต่ว่ามันเฮาปลายทางไม่พร้อมค่ะหรือบ่ซั้นเฮาเน็ตล่มเนาะซั้น

ซ่อยประหยัดชีวิตได้บักหลาย บ่ต้องขี่รถออกไปกดเงินสดมา ซ่อยโทรศัพท์โอนโลดแหล้ว

มั่นใจหลายอยู่ เพราะว่ามัน ซุมื้อนี้บ่มั่นใจกะบ่รู้สิว่าจั่งใดล่ะ มันกะต้องกะแหม มันจำเป็น

อยากให้มีฟีเจอร์คือจั่ง เติมไฟ TikTok นั้นนะ เฮ็ดอ่อยให้เฮาอยากออมเงิน ออมเงินได้ส่ำนี้แล้วเฮาเป็นรูปไฟมา ให้เฮาอยากเฮ็ดแบบต่อเนื่อง

มีประโยชน์แหล้ว อยากให้แจ้งเตือน เงินออก เงินผิดปกติ หรืออิหยังที่รู้สึกว่ามันผิดปกติน่ะแหม ห่าคนอื่นมันมาแฮ็ก

มักโอนให้พ่อกับแม่ซุเดือน เงินเดือนเข้าปึ๊บ อันดับแรกโอนให้พ่อกับแม่ก่อน

มันกะง่ายแล้วล่ะ คันง่ายโพดมันอาจจะอันตรายกะได้ ยากแหน่กะได้รอบคอบ

เคยจ่ายบิลค่าเทอมสมัยเรียนมหาลัยผ่านแอปธนาคารอยู่จ้า

ดีขึ้นอยู่ เพราะว่ามันกะเห็นชัดเจนกะเลขเลยเนาะ ว่าใซ้จักบาท จักบาท มันละแม่นยำเดะ

เคยใซ้จ่ายค่าเทอมตอนเรียนมหาลัย

ควรมีเด้อจ้า แต่ว่าคิดบ่ออกว่าอยากให้ซ่อยอิหยัง เพราะว่าตอนนี้บ่ทันมีปัญหา

คันแอปธนาคารล่ม ข้อยกะสิกะเงินสด ถ้าหั้นบ่เงินสดกะเซ็นไว้กะได้แหล้ว เฮ็ดจั่งใดล่ะ กะมันล่มเนาะ กะธนาคารอื่นประกอบกันเลย

ในอนาคตแอปธนาคารนี่ มันต้องมี AI มาซ่อยแน่นอน

พึงพอใจอยู่จ้า มันกะสะดวกกว่าบ่มีแอปหลายเติบ

บ่มีจ้า บ่รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใซ้ตอนนี้

ใซ้ของกรุงไทย เพราะว่าเงินเดือนมันเข้าบัญชีนี้

มันสะดวก บ่ต้องพกเงินสด บ่ต้องท่าไผทอน มันใซ้ได้เลย

ข้อยคิดว่ามันเหมาะกับซุคนนั่นล่ะ เพราะว่ามันกะบ่ได้กะยาก

บ่ให้ยืม เพราะว่าถ้าสิยืมเงินกะสิถอนมาให้ สิบ่ให้เป็นบัตรไป

บ่ให้ยืมเด็ดขาด การเงินมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคล

ถ้าเป็นบัตรแบบบัตรแข็งแข็งนี่น่าจะบ่มีแล้ว มันอาจจะไปอยู่ในแอปในหยัง แต่ว่าลักษณะการใซ้เงินที่เป็นแบบใซ้เครดิตแบบนี้ ยังจำเป็นอยู่ เพราะว่าบางเที่ยคนใซ้ใซ้ต้องการที่จะผ่อนจะหยัง

บ่จำเป็น ใซ้งานผ่านแอปโทรศัพท์เอา

ได้หลายขึ้นอยู่ ห่าลางอันบ่ทันได้มีเงินพอซื้อ แต่ว่ากะเอาบัตรไปกะซื้อมาจนได้

กะบ่ได้จำเป็นปานนั้น แต่ว่ามันกะมีประโยชน์อยู่ว่า มันกะกะหมุนได้แหน่หรือว่าสิทธิพิเศษแต่ละอันมันบ่คือกันแหน่จั่งซี้ มันกะได้ พอได้เลือกกะ

บ่จำเป็น ใบเดียวกะเพียงพอแล้ว

มีความเสี่ยงว่าแอปนั้นสิถืกแฮ็กแหน่ คนสิมาเห็นข้อมูลอิหยังถืกแหน่

มีแน่นอนอยู่แล้วทันปัญหามันดู๋น่ะ แล้วแฮ่งคันเป็นปัญหาเก่าที่ต้องมาแก้ใหม่หนิ ฉันจะรู้สึกว่าบ่โอเคอยากเปลี่ยนธนาคารเลยล่ะ

สำหรับข้อยน่ะซื่อซื่อ เพราะว่าข้อยเว้าภาษากลางได้อยู่ แต่ว่าถ้าคันมันมีประโยชน์กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เว้าได้แต่ภาษาอีสาน มันกะดีตั่ว

พอใจ เพราะว่ามันเป็นภาษาที่คนกะกะหลาย ห่าลางคนแฮ่งเว้าได้แค่ภาษานี้ภาษาเดียว เขากะสิได้เข้าใจ แล้วเรื่องเงินนี่มันแฮ่งต้องเข้าใจแบบตรงกันเดะ

ซุมมิจฉาชีพ แก๊ง call center ดูดเงินไปเบิดบัญชีแล้วบ่ได้คืนนี่ล่ะ

กะอาจสิดี เพราะว่ามันได้เห็นหน้ากัน ได้ยินน้ำเสียงกัน

คนรุ่นใหม่มักพิมพ์มากกว่ามักโทร แฮ่งต้องโทรแล้วไปเจอ call center ต้องรอสายนี่ บ่มัก อยากสิพิมพ์ให้รู้เลยว่าฉันเจอปัญหาอิหยัง

สำคัญแหล้วเนาะ บ่แม่นว่าสิเอาข้อมูลเฮาไปนั่นไปนี่ได้ตามอำเภอใจเดะ แต่ขนาดว่ามันเจอปัญหา มันเฮาทุกข์ใจพอเฮาแล้ว ความเป็นส่วนเฮายังบ่มีอีก เฮาสิทุกข์ใจเติบ

ควรจ้า เพราะว่าคนที่เขามีปัญหานี้ เขาเครียด เขาคิดแต่แนวเดียว หั้นมาแจ้งให้เขาได้สบายใจขึ้นนี้ มันสิมีประโยชน์หลายเลยล่ะ

ควรมี เพราะว่าจะได้เป็นการบันทึกสถิติ ปัญหาอิหยังที่มันเกิดขึ้นมาแหน่แล้วแก้จั่งใด ไปเรื่อยเรื่อย ไปเรื่อยเรื่อย เจอปัญหาอิหยังสิได้แก้แบบรวดเร็ว

ควรมี เพราะว่ามันสิได้เป็นความรวดเร็ว ความสบายใจให้ลูกค้า ลูกค้าที่เขาจะมาร้องเรียนนี่ คือเขาทุกข์ใจหลายเติบเดะ เขาต้องการ เขาอยากฟ้าวเว้านำ

ข้อยบ่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ข้อยบ่ทันมีปัญหาอิหยัง หรือว่าหมายถึงว่ามันแจ้งผ่าน LINE ผ่านหยังจั่งซี้กะโอเคเดะ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

ลองแก้เองก่อนตลอดจ้า เพราะว่าอยากให้มันจบ มันแล้ว บ่ให้มีปัญหา ถ้าคันแม่นไปท่าแจ้งธนาคารกะโดนเติบแหล้วเนาะ

น่าเซื่อถืออยู่ ถ้าคันเซื่อเซื่อจักอีเมลที่มันเป็นทางการอีหลี แล้วแบบมีการยืนยันว่ามันเป็นเมลของธนาคารนั้นอีหลี

สิบอกเขาไปตรงตรงเลยว่าบ่พอใจ แต่หั้นเขายังบ่สามารถเฮ็ดให้เฮาพอใจได้ เฮาปิดบัญชี ไปธนาคารอื่น

บ่เซื่อ สิมาตรวจสอบภายในอิหยัง ตรวจสอบแบบตอนนี้ ชัดเจนน่ะ เห็นร่วมกันเลย

สำคัญ เพราะว่ามันเห็นแบบชัดเจนเป็นที่ประจักษ์เลยล่ะ หรือต่อให้มันเป็นคลิปตัดต่อมันกะสามารถตรวจสอบได้ว่าตัดต่อหรือบ่ตัดต่อ

เหมาะกับปัญหาที่แบบว่าต้องแนบหลักฐานหลายหลายน่ะ ซุมรูปภาพซุมอิหยังแหมจั่งซี้นะ มันแนบไฟล์ได้เลยไง สะดวก

แจ้งแน่นอน เพราะว่าอยากให้มายืนยันว่ามันอีหลีบ่ หรือถ้ามันเท็จกะฟ้าวไปจัดการมัน เพราะว่าย้านคนอื่นกะเดะ

ผู้หญิงหรือผู้ซายซายได้ แต่ว่าอยากให้เป็นคนที่โทนเสียงฟังง่าย บ่แม่นว่าผู้หญิงแต่ว่าเสียงสูงปรี๊ด ผู้ซายแต่ว่าเสียงแตกจั่งซี้น่ะ มันฟังบ่ชัด

ในแอปธนาคารเลย เพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมา เพราะว่าคันเขามีแอปธนาคารเขากะสิได้แจ้งได้เลย

เพราะว่าคนส่วนใหญ่มีลูกมีเต้า ยามเขาเป็นหยังไปสิได้บ่ลำบากลูกหลาน

เขากะสิได้รู้สึกสบายใจ รู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่ามีอิหยังคุ้มกันเขาอยู่ล่ะ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

บ่ต้องดอก ซุมื้อนี้มันกะหลายแล้ว แถมมีการขายออนไลน์แล้วแหม ซุมื้อนี้

บ่ได้ติดต่อเลย มีหยังกะหาข้อมูลเองก่อน ถามจากคนที่กะ หรือบ่ซั้นกะค้นหาในเน็ตเอาเองซะก่อน

ข้อดีกะคือ เข้าถึงได้ง่ายอยู่เดะ มีหยังอยากถามกะถามได้

กะอยากให้ มีเจ้าหน้าที่ที่มันเพียงพอ เพราะไปธนาคารมันคิวยาว ท่าโดนหลายเติบ

สำบายใจขึ้น เพราะว่ามันคุ้นเคยเนาะ แล้วมันกะเข้าใจแหมภาษาอีสาน

บ่ แทบจะเว้าแต่คำเก่าเก่าที่เคยเว้า ท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองคือจั่งซั้น

หาข้อมูลเอง บ่มักถาม หาเองง่ายกว่า เร็วกว่า

มักถามพนักงานให้เขาอธิบาย เพราะว่าถ้ามันยากนี่ หาข้อมูลมาเองแล้วกะอาจจะบ่เข้าใจอีกล่ะ

บ่มีแล้วล่ะ คิดบ่ออก เพราะว่าบ่ค่อยได้ใซ้ call center แล้วแหม

สะดวก เพราะว่ามันเฮ็ดได้เลยทันที บ่ต้องไปต่อคิวต่อหยัง

คนเฒ่าคนแก่เขาไปธนาคารเลยจ้า ย่างไปถามฮอดหม้องโลด

บ่มักติดต่อ เพราะว่าเขาเคยชินกับการค้นหาโดยการพิมพ์เอานั้นนะ ในโทรศัพท์

ติดต่อผ่านสื่อ social media เลยจ้า

คาดหวังว่าเขาสิเฮ็ดให้รวดเร็วทันใจ

มีผลอยู่แล้ว เพราะว่าธนาคารมีตั้งบักหลาย ส่วนใหญ่กะเลือกเพราะว่าอันใดมันกะดีจั่งซี้ล่ะ

บ่เคยจ้า เพราะว่าส่ำที่มีกะกะงานโอเคแล้ว

ฮู้จะดีเลยล่ะ จะได้เข้าใจว่าเป็นหยังคนนี้คือมาฮู้บริการแบบนี้ เป็นหยังคือโทรมาหาแต่ call center คือบ่อิหยังเอง จะได้เข้าใจเขามากขึ้น

ใจเย็นเย็น แล้วกะเว้าม่วนม่วน

บ่ เขาแนะนำมากะเฮ็ดเลย อยากให้มันจบแบบเร็วเร็ว

สิบอกมันไปว่า คุณน่ะบริการบ่ดีเลยนะ แล้วกะคันเขาบ่ขอโทษกลับมา กะร้องเรียนเลยจ้า

ตั้งแต่ใซ้บริการมา บ่ทันได้เคยไปใซ้พร้อมกับผู้พิการเลยบ่ได้เห็นปานใด ว่ามันเป็นแนวจั่งใด

เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าผู้ใซ้บริการยังมีหลายวัยเลย พนักงานใซ้น่าจะมีหลายวัยนะ

บ่ฟัง เพราะว่าเสียเวลา คันอยากได้บริการหยังสิไปหาอ่านเอาเองดอก บ่อยากฟัง call center

ควรแต่งให้เรียบร้อยเลยล่ะ มันสิได้น่าเซื่อถือแหม มันเป็นสถาบันการเงินน่ะ

มั่นใจโลดแหล้ว เขาเป็นพนักงานเขากะสิเทรนมาแล้วตั่ว

มันกะเป็นบรรยากาศที่มันทางการดีเดะ

กะบ่แตกต่างดอกมั้ง เขากะกะเทรนกะฝึกมาคือกัน แต่กะอาจจะมีบ้างที่สาขาใหญ่อาจจะคนหลาย สาขาน้อยอาจสิคนน้อยจั่งซี้นะ

สำคัญมาก เพราะว่าบางอย่างมันกะต้องอาศัยประสบการณ์อีหลีเดะ จั่งสิแก้ปัญหาได้

ควร เพราะว่าบางเที่ยน่ะ อย่าว่าแต่คนต่างชาติเลย อาจจะเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่ล่ะ เพิ่นกะอาจสิเติบโตมาด้วยการที่พ่อกับแม่เพิ่นสอน ให้เว้าภาษาต่างประเทศกะได้

เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยล่ะ เพราะว่าผู้ใดกะอยากกะบริการนำคนที่บริการดีดีเนาะ

มันกะอาจสิดีกว่าในแง่ของมันรวดเร็ว มันตรงใจ ถ้าหั้นกะเลือกเมนูที่ตรงใจอะ

เขาอยากได้เงินก้อนไปบริหารจัดการ

กู้เงิน ไปปิดหนี้ปิดสิน ไปเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา ไปส่งลูกหลานเรียน

กะบ่รู้หรอกว่าคนอีสานมักกู้หลายกว่าภาคอื่นบ่ แต่ว่าคนอีสานมันหลายกว่าคนภาคอื่นไง มันกะเลยอาจจะเหมือนว่าคนอีสานมักกู้เงินหลายกว่าภาคอื่น

ถ้าหั้นว่าเป็นการกู้เงินข้อยว่ามันกะบ่ดีดอก มันบ่แม่นเงินที่กะมีอีหลี เงินเย็นจั่งซี้ มาลงทุนเนาะ